Beh ming kpǎ bamk ponge ekagara mbe bee-yib a chii éten gbaad, atciring, atciring buan bisad ne buan. Ase baa ming biem mbi nen e-chü, bi fe asa étèn, bi bua esim ké-bifàd étèn Nang kaka ge bi muu, bi kwon bi kwon, bi fe asa ke bifad eten, ne bi chi bichuab. Be, bi- te to kikpo oso o-chi o-juare be a be bi buom ke biem mbi nen.